เพราะว่า เงินซุมื้อนี้มันหายาก มันกะเลยต้องลงทุนเพื่ออนาคต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

สิไปอยู่ เพราะว่าการลงทุนเพื่ออสังหากะมีผลในระยะยาว

คิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อการเกษียณ เพราะว่า เอ่อ สามารถ เอ่อ บ่มีความเสี่ยงได้ปานใด

คิดว่าทองคำเป็นตาลงทุนกว่า เพราะว่ามันสูงขึ้นเรื่อยเรื่อย แต่ว่าที่ดินกะสูงคือกัน

คิดว่าเป็นเกี่ยวกับการเติบโตของการลงทุนว่ามีโอกาสในการเติบโตหลายบ่

ข้อยสิหาใน Google แล้วกะ ChatGPT

กะรู้สึกว่าบ่ค่อยปลอดภัยปานใด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

คิดว่าซ่อยสร้างมรดกให้ลูกหลานได้ เพราะว่าซ่อยเป็น บางลางเทื่อซ่อยเป็นการลงทุนระยะยาว

อยากให้ลง ให้การลงทุน เฮ็ดให้ ได้ใซ้ชีวิตแบบสุขสบาย แบบบ่ต้องวิ่งแข่งอิหยัง

คิดอยู่ เพราะว่า แต่ว่าการลงทุนมันกะมีข้อมูลต่างต่าง แต่ว่าการเสี่ยงโชคมันกะเป็น บ่มีข้อมูลปานใด

คิดว่าหลายขึ้นอยู่ เพราะว่าหลายหลายคนกะเริ่มลงทุนมากขึ้น

เป็นทองคำ เป็นที่ดิน เอ่อ แล้วกะเป็นหุ้นต่างต่าง

เซื่อจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่ามีข้อมูลต่างต่างประกอบการตัดสินใจ

คิดว่าอาจจะมีส่วน แต่ว่าถ้าเป็นข้อย ข้อยกะสิกะข้อมูลมากกว่าสัญชาตญาณในการตัดสินใจ

คิดว่า บ่ บ่ ลงทุนนำ เพราะว่าข้อยบ่มีข้อมูลแล้วกะ มันกะมีความเสี่ยงที่สิ เสีย

ข้อยต้องศึกษาหาข้อมูลต่างต่างในการทำธุรกิจ

ข้อยต้องกระจายความเสี่ยงออกไป อย่างเช่น การลงทุนหลายหลายก้อน

ข้อยอยากลงทุนที่ดิน เพราะว่าที่ดินแพงขึ้นเรื่อยเรื่อย ถ้าเฮาซื้อไว้ตั้งแต่โดนโดน มันเฮาเฮากว่าตอนนี้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

เก็บเงินครั้งแรกตอนอนุบาลเพราะว่าแม่ให้เก็บ

เบิดเงินกับค่ากิน เพราะว่ากินหลาย

เบิดประมาณเดือนล่ะสี่ถึงห้าพัน กะคิดว่าบ่แพงไปปานใด

รายได้มาจากเงินเดือน แล้วกะแต่ละเดือนกะเดือนกะเดือนอยู่

อยากมีชีวิตที่สุขสบายแบบบ่ต้องกังวล หรือว่าบ่ต้องเครียดกับอิหยัง แต่ว่าการเงินในตอนนี้มันกะบ่สามารถไปฮอดจุดจุดนั้นได้เพราะว่ากะกะบ่ได้มีเงินเก็บหลายปานนั้น

กะเป็นวิธีที่ classic ดี แต่ว่ากะย้านมีคนมาลักพอ ซื่อซื่อ

คิดว่าบ่ค่อยดีปานใด แต่ว่าอีกมองอีกมีอีกมุมหนึ่งมันกะกะ ให้เจ้าของสามารถมีรายได้หลายขึ้น แต่ว่าหาเฮ็ดหลายอาชีพมันกะเมื่อย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

อยากซื้อบ้านเพราะว่า รู้สึกว่าบ้านเป็นพื้นที่ที่ เป็นพื้นที่ของเจ้าของละกะเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่พักผ่อน เป็นหลายสิ่งหลายอย่าง ละกะ ถ้าเป็นไปได้กะอยากซื้อ อยากซื้อสดเลย

กะเงินบ่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง แต่ว่า เอ่อ เงินกะสามารถกะได้มากกว่า กะที่กะจะอำนวยความสะดวกชีวิตกะไปได้

ประมาณหมื่นหนึ่ง เพราะว่าจะสามารถ อ่า ครอบคลุมถึงการใซ้ในแต่ละเดือนได้

เฮาอาจจะรู้สึกว่า กลายเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากกว่าอย่างอื่นเฮาได้

ปรึกษาคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน

ความมั่นคงทางการเงิน คือ การที่บ่ต้องกังวลเรื่องการเงิน

ต้องวางแผนในการ อ่า ใช้จ่าย ถ้าสมมุติว่ามันแพงหลาย เฮาเฮาต้องเก็บเงินตั้งแต่เนิ่นเนิ่น

คิดว่าเฮ็ดให้ เอ่อ คิดว่าเงินเฮ็ดให้คนเปลี่ยนไป เพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของอำนาจ ในเรื่องของความสะดวกสบายเข้ามา เฮาเฮาเปลี่ยนพฤติกรรมของเฮาไป

ภาษีคือสิ่งที่รัฐบาลจัดเก็บจาก ผู้บริโภคต่างต่าง เป็นสิ่งที่เอาไว้ใซ้พัฒนาประเทศ

ภาษีกะสำคัญหลาย เพราะว่าถ้าบ่มีภาษีประเทศกะพัฒนาได้ยาก

บ่เคยยื่นเพราะว่ารายได้บ่ถึงเกณฑ์ที่สิยื่นภาษี

ภาษีเอาเก็บไปพัฒนาประเทศ อย่างเช่น เฮ็ดถนนหนทาง สายฟงสายไฟ หรือว่าพัฒนาองค์กรต่างต่าง

หลังจาก จ่ายภาษีไปแล้ว เขาเจ้ากะคิดว่าเขาอาจจะเอาภาษีมารวมกันอยู่ตรงกลาง แล้วกะกระจายไปพัฒนาในด้านต่างต่าง

กะคิดว่าอนาคตของระบบภาษีประเทศไทยกะอาจจะสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยตามภาวะเงินเฟ้อ

คิดว่าบ่ต้องจ่าย เพราะว่าเฒ่าแล้วกะสิมีรายได้ที่ยากขึ้นแล้วกะอาจจะเป็นภาระมากกว่า

คิดว่าเป็นภาษีรายได้ เพราะว่า เอ่อ เกือบจะทุกทุกคนกะมี ทุกคนมีรายได้ แล้วกะอัตราในการเก็บของคนมีรายได้สูงกะมากขึ้น กะเฮ็ดให้ ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน

ภาษีอยู่ในชีวิตประจำวัน แม่นแล้ว เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการคิดภาษี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

คิดว่ามีผลต่อสวัสดิการของประชาชน ถ้าสมมุติว่าภาษีเฮาหลายการดูแลสวัสดิเฮาสิมากขึ้นนำ

คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแฮง เพราะว่า อ่า เงินภาษีค่อนข้างหลาย แล้วแฮงถ้าสมมุติว่ามีการโปร่งใสมันแฮงเป็นสิ่งที่ เฮ็ดให้ เออ สามารถเชื่อถือได้

คิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องภาษีดีอยู่ เพราะว่าทุกทุกอย่างมีการเก็บภาษี

ตอนแรกกะรู้สึกเสียดายแต่ว่า กะคิดว่าภาษีกะสิมีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติกะเลยรู้สึกดีขึ้น ถ้าประเทศชาติเจริญกะอยากจ่ายมากขึ้น

คิดว่า เงอะ เงินภาษีควรเอาไปพัฒนาคนทุกข์คนยาก เพราะว่าเพื่อที่จะให้สังคมมันเท่าเทียมกัน

สามารถสร้างได้ ถ้าสมมุติว่ามีการเก็บภาษีที่ดี ถ้าคนรวยเก็บภาษีหลายกะเฮ็ดให้คนจนได้มี เอ่อ ชีวิตที่ดีขึ้น

เปรียบเป็นวุ้น เพราะว่าวุ้นอาจจะเป็นใสใสแต่ว่ากะมีอยู่จริง

กะบ่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าใด เพราะว่าคนต่างชาติบางคนกะได้เงินเดือนหลายและกะจ่ายถูกกว่า

คิดว่าควรมีหลายแบบ เพราะว่าเพื่อให้เอื้อกับ เอ่อ สภาพคนที่หลากหลาย ควรมีภาษีที่หลากหลายนำ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

จริงจริงกะบ่ควรยกเว้น แต่ว่าควรที่จะเพิ่มจำนวน อ่า การขายของเกษตรกรให้มากขึ้น

ข้อยสนใจเรื่องภาษีหลายเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวัน

ควรฮู้ เพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในอนาคต ในชีวิตของการเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดสิ่งต่างต่าง

ข้อยสิเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่น ที่มันได้ผลตอบแทน

คิดว่าเป็นมด เพราะว่ามันหลายหลาย

ดอกเบี้ย คิดถึง เป็นหนี้ กับเงินฝาก

กะสำคัญอยู่เพราะว่าให้เป็นแรงบันดาลใจในการฝากเงินนำ

คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เฮ็ดให้เฮามีแรงในการออมเงินมากขึ้น

ประโยชน์กับเจ้าของเองกับเจ้าของบัญชีเพราะว่ากะมีส่วนต่างเพื่อที่จะได้เอามากะจ่ายนิดหนึ่ง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

กู้เงินญาติพี่น้องสูงกว่ากู้เงินธนาคาร

คิดว่ามีผล เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยน้อย กะสิเฮ็ดให้การกู้เงินหลายขึ้น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

คิดว่ามีผลหลาย ถ้าสมมุติว่ามีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์คนกะอยากซื้อหลายมากขึ้น

บ่สามารถเฮ็ดให้คนรวยขึ้นได้ แต่ว่าเฮ็ดให้คนมีวินัยขึ้น

ข้อยกะบ่แน่ใจแต่ว่ากะคิดว่า อาจจะยากในการควบคุม เพราะว่า การ เงินกู้มันเป็นอิหยังที่ ต้องทั้งเดิกดอกเบี้ย ทั้งต้นทุน

ข้อยกะอยากได้ดอกเบี้ยหลายหลาย เพื่อที่ค่อยสิฝากเงินได้หลายขึ้น แล้วกะเฮ็ดให้ในอนาคตข้อยกะอยากวางแผนฝากเงินได้หลายเพื่อการเกษียณนำ

คิดว่ามีผลอยู่ ถ้าสมมุติว่าเจ้าของกิจการเป็นคนกู้ เขากะสิอยาก เอ่อ ขายของแพงขึ้น เพื่อที่จะให้มีเงิน เอ่อ กะหนี้มากขึ้น

คิดว่าส่วนใหญ่อาจจะรู้บ้าง เพราะว่า เอ่อ คนที่เฮ็ดเกษตรกรก็จะเข้าใจคำว่าดอกเบี้ยได้ดี แต่ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะบ่ค่อยรู้จักปานใด

ข้อดีกะคือ คนอยากฝากเงินหลายขึ้น

ถ้าดอกเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก มันกะสิเป็นดอกเบี้ยที่ กะสิเป็นหมู่แบบ หมู่กะหมู่แพงที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย

กะมีความซับซ้อนอยู่ เพราะว่ามันต้องคำนวณจากเทิงต้นเทิงดอก กะเลย ข้อยคิดว่ามันซับซ้อน

คิดว่ามีผลอยู่ เพราะว่า ถ้าดอกเบี้ยหลายเฮาเฮาตัดสินใจซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านยาก

คิดว่าสำคัญหลาย เพราะว่ายามเฮาเฮ็ดงานหรือว่าเฮ็ดอิหยังเฮาแล้วแต่ ดอกเบี้ยมันสิอยู่กับเฮาไปตลอดเลย

คิดว่ามีผลต่อการวางแผนในการเกษียณ เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยหลายขึ้นเรื่อยเรื่อย คนกะสิอยากฝากเงินเพื่อที่จะเกษียณเจ้าของมากขึ้น

ข้อยนอนเบิดมื้อเลยบ่เฮ็ดหยังเลย

ข้อยอยากไปกินกาแฟยามบ่ายบ่าย แล้วกะนั่งเว้ากับหมู่

ช่วงนี้ข้อยบ่ได้เฮ็ดบุญเลย เพราะว่าข้อยเป็นคริสเตียน

อั่น ข้อยกะสิถามว่า สวัสดีจ้า สบายดีบ่ เป็นจั่งใด

ข้อยมักวันหยุดแหล้วเพราะว่า บ่ได้เฮ็ดงาน เป็นมื้อที่เจ้าของอยากเฮ็ดหยังกะเฮ็ด

ข้อยกะสิทักทายว่า สวัสดีอาจารย์ เป็นจั่งใด

ข้อยกะสิเอนหลังและกะเล่นโทรศัพท์ก่อน เพราะว่ามันอิ่มกะ มันอยากนอน

กะขอพระเจ้าเสริมกำลังเด้อ กะให้หายไวไว เดี๋ยวกะออกจากโรงบาลแล้ว

ขะ ข้อยสนิทกับแม่ข้อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงนำกัน แล้วกะแม่เป็นคนที่ดูแลมาตลอด

หนังล่าสุดเป็น เป็น ซีรีส์จีน มันกะม่วนเติบอยู่เดะ เพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่แปลกแปลกดี

คิดว่าซ่อยได้หลายเลย เพราะว่า อ่า งานอดิเรกหลายหลายอย่างซ่อยมีสั่ว มีส่วนในการที่จะเฮ็ดให้ผ่อนคลาย

มีผลหลายเลย ถ้าสมมุติอากาศฮ้อน คนฮ้อนบ่อยากออกจากบ้าน แต่ว่าห่าอากาศดีดี ฝนตกรินรินหน่อยหน่อย ฮ้อนเฮ็ดให้ฮ้อนอยากออกไปหม้องนั้นหม้องนี้ ไปสูดอากาศธรรมชาติ

ถ้าเปลี่ยนอาชีพได้ข้อยกะอยากเป็นคนปลูกต้นไม้ เพราะว่าข้อยมักปลูกต้นไม้